Zippper sarla koje kare jamdi on didi dum wodi jamdi petelɓo ha caka maɓɓe dum wawata nasta ɓo wurta dum toa dasi dum se haɓɓa kare maɓɓa toa yoofi dum ɓo se maɓɓita dum.